Toqote diva nguaraman savat gu gu nagara lugurini i ngo matlagut ti roqori. Mamar. Ngo matlagut vate nineteen eighty-five, vat e January twenty-fourth, gu date i ngo matlagut Ngua matlagut ti ngo wedding, ngo wedding bama latu vamgi et e Buramga, si madu bing sut ba qalut imak di ngo, ama talatal e Nathiel Pairuia di qa mualat nagu wedding Ngo di ngo mon marama wedding dress, gu sandle, ama veil ngo muqi, dap e eye di qamon marama ama, ama siot natk ka mon marama ma shoe. Qopki qa, qa bilas. Qa mon marama coat. Qa monmat toqor kri i ama prime minister <laughs> di qa monmat toqori un monmat toqori. aingo di gu girl flower qana, di ama davequtk nara. Qosi ramonmat ama dress kana. Tat sangar ama purpurap. Ma davequtk nara. Ma more em amudem savaran lavoki. Dap qosi ama gome di qosi ama amudiom qana morka, an mir va rang. <hesitation> yak ama talatal di qa modamna nun, imak. Un mu ama ring, ma ring di u un iagana nama ring yom, talatal ka, qamodamna nun da qa mu ama ring, ma ring qana varunditk, unigana nama ring yom. Un mualat toqori. Qopki mos, qopki, ama nangis, qopki ngo di ngo nari mos. Toqote i, toqor mani qarkanga gu lange, ngo taman varanga va savarangan ama sasta ma lavop. Di qopki ve ngi nari mos vat iom ama qavalam i ngia rat lagut. Kias kale digamnge sarmani anga gorneka dapa ngi nari vat iom ama qavalam iva ngiarat lugut. Sango disa taem i qurungas, qurungas na ietk ama bangagi, ivuni wedding, ngo nari mos. Baba ba vesa duququ, di ietk ama bangagi dopki ngo nari ama nangis. Koir ngo manatam memar ba dangdang duququ i nga saqe. Dav ama marmarkalam ama gok yanga, ma ngram, qale, iri marmar kalam da navarango roqote iva ngua rat lagu. Kri nokop koir ngi na mat lugut ba qoir ngi na wedding. Di qoir anga marmarkalam, qoi ngi na la gia mota, ba gia, gia gira gia qare i marmarkalam da. <hesitation> Dap aingo di ma nangis am ama qavalam. U, un cake, un ditk ama cake kana di ama davung ma cake kana varangararang gana. Ama, ama lecturer qana net e Gaulim, Teachers College di ra man, ba raman sara vanibon. Aiun un vanbon di nak ama langesnga ma vanbon. Ta vanbon madu di roqote i iak a mem <noise> dia qre ama ruqup nara. A qre nak torqri qrare a rowek toqote qa di madu qa di qa taramgal tal ama kar kana. Ba madu qa tal ietk ama kolis angara kar. Ba ruqup nara a arowek ba yare i raman, mosmos nama ravek i raman sap ianga un wedding, yani un ngara lugurini. Mosmos, nitk ama vanbon di nak ama langes nga, nak ama langeski amengi. Ma kar yangsas ni yanga un gunan. Ba sare savavat. Ba yanga di qarkanga i ut naqot nani anga savarangan ama sasta angana iar. Vus madu soqop ngo i ramualat sango roqori ba vasat. Dap koir aung anga Baini-ga iva qa ron sada iom ama qavalam angat aron doqori ve ri vodam naqa vama latumgi. Ba natk dangdang, di soqop e Rodi ia met nap yak amiska i ngo met navam ga. Qosi qi diqosi qaliqi ba qaliqi ba, ba qure i ya thirty-two years, das di ma thirty-two nanga at qoe, da ra Ta vodam naqi, ta vodam naqi, qosi roqo ri qosi ravek ta tan ba ri snanbat naram gi meda ri, ta tu ara lange ve mani ve ia rat lagut da qoir. Qopki iat mir qopki deng vrat sanang aqa ba, ba i soqop etk i ya met nap yak amiska i ngo met navam ga. Ba, ba dangdang i diqopkisi ngo quatam varama wedding dress baqaqi. Ba ia monmatki, qosi ra vodam naqi vama latumgi. Qosi ya mu ama veil. Ara roqa qa bing ba ietk ama veil navara atavas. Qari va ri bingbam navar ange di ama nangis om ama qavalam. Va ri bingbam ama veil, ietk i ra ratuqi, diqopki at meaning ara, a-ara rem. Ma rarimini di roqote. Qopki ve qa, qa bingbam navarange. As madu qoir aung qa, qa qarak parange. Qa rak vat gi sariyar. Dape yak ko bingbam navarange qopki. Qopki madu qale nge roqori di qopki ama qopkias ama ngedi qopkias ama qumarkumarki nange qopkias. Qopkias koir kaung ga bingbam, doqor kri va meda ngi vodam vat agini nama mene? Ngi vodam vat anga sutlam unak ngi vodam vat agini di ranas, ta nas ini samarani. Ve dangdang da sare savavat da ngi bingbam navarini, ba ngi ral ini ba vasini sadarek. Di aiut di roqori. Qri ve ngi rat lagut <noise> di ama gomeka qa bingbam navarange. Qoi toqori qa bingbam navarange i varama lamas angararem unak i va sarang. Di qoi toqori. Qopki qa bingbam navarange da qa bingbam navarange roqote i, qopki as, qopki as koir aung qa, qopki dama ravek ara soqong i ama ravek ta, ta laqa. Ba rata iom ma qavalam i qamualat nom i qamarama veil navat ngiavas di ma, ma rarimini roqote i qa bingbam navarange. Qopkias ainge di qopkias ama, qumar kumarki nange. Mamar mes, ngatk kri ama seqa di iak. Aingo di ngo met nap iak amiska, same Rodi ya ia met nap iak amiska. Ba soqor un nare me Gaulim, soqor un nare ama Baining das koir aung. Ama rangam mata ba are di ama ruqup nara. Aiyut dias koir kovek nare. Mamar navat gi qat nari.